Kaardinaq ummaq tuujaos, et aknõ ette tõmmadaq, et tõõsõq es nännüq, midä sa sääl tarõh tiit, et sul olnuq sääne umaette olõminõ. Vai sis ka tuu jaos, et mitte valgust sisse laskõq.